Mndu netesa mani yeishi maana ake mungu alimunde kunwat duniani ili aishi foo ndungusha na ale mundo foo hafanani nishwa too mungu kwa mlolya. kwamanya ni mungu wamlolya kwaktuete ummuhimu kwesiishi kun duniani zaidi kuliko mnyama